Për la pel süita ëntà pìé üna crema e büté la crema tüti i di matin e sera s'le man, fër fërti ben üna man cuntra l'autra per fe veni la pel pi morbida